अगर मैं के दूसरा शैहर मा हरच जोलु ता मैं शांत रोलु अर अपा फ़ोन ते गूगल से कनेक्ट करलु अर वेमा अपरी लोकेशन धुन्ड़लु अर वेगा बाद मैं मपो इस्तेमाल कोरी ते जख भी मैते जांड वोलु व जोलु अर या फिर मैं लोकल आदमी हेल्प ले ल्योलु।